अगर हुमे हाइकिंग और बाइकिंग में से कोई एक चुनबे हो तो हम हाइकिंग को ज्यादा प्रथमिकता देते। हाइकिंग एक ऐसी गतिविधि है जो हुमे प्रकृति से जुड़े को एक अनोखा अनुभव देते है। जब हम पहाड़ीयां में या जंगलन में ट्रैक करत है तब हुमे शांति सुध हवा को अहसास होते है जो मानसिक तनाव को कम करत है। हाइकिंग के दौरान नए नए जानवरन और प्रकृति के बारे में पता चलत है ईके अलावा हाइकिंग शारीरिक रूप से हु चुनौती पूर्ण होत है। क्योंकि ई में शरीर के बहुत से हिस्सन के साथ काम करत है। ये हमारी सहन शक्ति को बढ़ात है ये बहुत ही मजेदार होत है। हाइकिंग के दौरान प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारा देख सकत है इन सब मामलन में हुमे हाइकिंग ज्यादा अच्छी लागत है। बाइकिंग भी अच्छी होत है पर बाइकिंग हाइकिंग जितनी अच्छी नई होत है बाइकिंग में कई चीजे होती है। जैसे साइकिल चलत चलत तो कई चीजे देखी जा सकती है। बाइकिंग भी एक अच्छी कालोरी बर्निंग एक्सरसाइज होत है जी को करो जा सकत है पर हम हाइकिंग ज्यादा प्रेफर करत है।